Iaho aloha mila mahay mionogny gn'olombelogne, efa igny nomene Zanahary anao teo da mbola hovaigny avao koa... ekenao tsy misy hoe agnovagnova an'i zao eky koa.